أكيد أكيد راح أختار إني أروح المريخ، صراحة عندي فظول هذا الكوكب كيف الحياة فيه؟ كيف الجو؟ طيب هل الجو حار؟ هل الجو بارد؟ وكمان ودي أفصل من الناس شوية يعني أحس لو روحت هناك راح آخذلي بريك كذا من الحياة ومن ازعاج الحياة والمسئوليات، وكمان ودي أعرف هل في كائنات ثانية على كوكب المريخ مثل ما في كوكب <hesitation> مثل ما في كائنات على كوكب الأرض، أتوقع أكيد في، شي يحمس.